ଅନମସ୍ତେ, ମେରେ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ ମେଂ ଆପକା ସ୍ଵାଗତ ହୈ। ଜତର ଉପର ଅନସୋ, ଜହାଂ ପାଦର ଉପର ଅନସୋ କୋ ଅଂତରଵିକ୍ତ କରେଂ। ପାଟର, ଜହାଂ ପାଦର ପାର୍ଶୋ ଭାଗୋ କୋ ଅଂତରଵିକ୍ତ କରେଂ। ଜୀଵୋ, ଜହାଂ ଏକ ଅନସୋ, ଜହାଂ ପାଦର ଉପର ଅନସୋ କୋ ଅଚ୍ଛେଦନ କରେଂ। ଏବଂ ଜହାଂ ଚିତସୋର୍ଯା ବସକୋ। ଲେଶ, ଜହାଂ ବାଂଧିଯା ପାଇଂ ଵିବ୍ରୋତେ କୋ ସୁକ୍ତା କେଂବା ତାରୋ। ଆଇଲେଂଟ, ଜହାଂ ଚିତ୍ରୋଗଡୀ କୋ ଜୋଡା ଜାଏ। କାଫ, ଜହାଂ ଉପର ଅନସୋ, ଜହାଂ ପାଦର ଉପର ଅନସୋ କୋ ଅଂତରଵିକ୍ତ କରେଂ।